Ny fomba hikarakaraiko ny hoditra maina, rehefa avy misasa aho ah de manisy voasary makirana amin'ny hoditra amin'izay ah tsy maina be, na koa raha tsisy voasary makirana de mampiasa an'ireny <hesitation> lait reny, hosorana lait zany ny hoditra, akoatran'izay ah afaka mampiasa savony ihany koa aho izany hoe pasohina amin'ny savony ny tanana sy ny tongotra rehefa avy misasa.